Karazagna kakazo aiko ndraiky ai, <hesitation> tsy de maro fa le haiko zao misy ôhatra kinegniny, de <hesitation> misy koà sapin, baobab, taolagna am-bazaha, môza a, de kakazonah manga a? kakazonah ledtsy ô, kakazonah vany ô, kakazonah <hesitation> zavoka ô, de kakazonah <hesitation> kakazonah manga a, kakazonah anagnambo koà, de kakazonah paiso ô, kakazonah poira a.